One te kamuna ku ore suwale ore malili ore nali malolo e tewi makakaringin le to ne ise na malolo mera su atu ka su yuno na ya mamikir mikir to apa te'e tomon towo <hesitation> gonggongan tani a kapuna kote tepei makauya to apa so man ding teto a ngonto na memang karingikie te piaan ne moto mataku e wih te ise mangikis se sise i te to kutepe pakusan one to matatu tuwi peiso mambintang i sumalimpa tindi teto a monto kuning mangase monto ya na nonto mangase gontoi ya na ngontong kayakup nene na kum ka adoh men hainterewuse angku re kapuna ere ise men mangikis sise na en ku hairin malik use anku na to mar te ore sean ku ore nalie te wuseanku da na te'en ise wi situkar nuwu ise ma magetoen misto sumambing n te ise makatana te te ise mera ore ngonto tera apogeta mi sop kapuna te iseng montou se newu ngontou rakupangge kunko da ni a ise heremen mangikis to no te se an na teya mera teya mamangala rante wu sean sue sese na te